Bueno, este pos yaa chir pues tuu, tu siempre koo xaayo feliz chir x'inou tolayo, munuunp sad te este sarontayo te nu tu te ma salayo ja ioo fuerte pe tuo naon tolayo o naon triitoo tolayo ma salayo, ma kolayo, na solayo demostrar para naon tolayo, siempre koo stii iniiyo chir nu nu este nu maku rii iniio te pues tuu, ora ja kusft iniio ja choad ja tavoi iniioo, yaa chir tuo ja pooni jir siempre koo ja kusft ya iniio.